Alaa, ɗum waawataa wonde. Bani aadee, mone fof ene jogii ngaartam, ene jogii nafoore e huunde. Ɗum noon a waawataa tan yiyde huunde mbaɗa hono nafoore ma alaa hen ni. Huunde fof, neɗɗo ene jogii hen nafoore.